Nne na bey nee okparanwon nde edagena edagepuro, dagena eno eno kore kpun oyan akpo tuan ande digino obinoo asuesue ka nee okparanwo ogbere tojuare ekpon ere ka dor obinoo rene okparanwon nde. Nne nana nero okparanwon nde.